<noise> ब्लेंडर, एक मिक्सर को रूप रेवे जीनिये आफ़न कई भी काम ले सका। जसा की रसोई का काम ले सका, आफ़न यूनिये कई भी पिस बा में काम ले सका। जसा की मर्चा रेवे उने आफ़न दुकान पे से बडी बड़ी ले आबा। जसा धनों रेवे ऊनिय पिस के आफ़न <noise> पावडर बना सका। ओर ऊ प्रकार से बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा ने पिस के छोटा बना सका। फेर आफ़न उमें जूस ब मना सका, जूस ये बायर हेड के पिस्यो बर्फ डाल सका। <noise> जिसे ऊ ठंडो हो जागो जीनिये आफ़न पी सका।